rajawxiik b'awa' <hesitation> wani' qak'ax kachomb'al qak'ax saqa'n qano'jba'al wa k'o jun k'ax k'o jun chewa' <hesitation> xaq k'awsaj pil qak'aslemaal waxu' <hesitation> b'an chaqan aj ak'alaab' <hesitation> kin kinchomaj re'en che qs rajawxiik qatzatza kaan wuxu' qaya' kaan pi <hesitation> qano'jb'al xa' kela' otz qab'anan wuxu' <hesitation> miqb'an che jun chek qiich wunaq wa b'an k'ax chaqnwa xu' che b'an chaqan qast rajawxiik qatzilij chek rik'ixel ra'aj xa' kela' qas otz wuxu' qas <hesitation> kir kir otz kirna' riib' jun re kitb'an jun chetaq wuxu' re kirk'ax ri chomb'aal <noise>